الخطوات مرة بسيطة، أول شي، <hesitation> أول شيء بتختار <hesitation> فرشاة ومعجون تستخدم فرشاة ناعمة ومعجون حلو، بعدين بتحضر الفرشاة تبللها بالماء وتضع فيها شوية معجون، بعدين لما نفرش أسنانك فرش الأسنان الخارجية بعدين الداخلية بعدين تنظف السطح الماضغ إللي هو أطراف الأسنان، بعدين تنظف اللسان شوية بالماء وتشطفه. وبتكرر بالعملية لحتى تتم تنظيف أسنانك بالكامل.